Sambo io alôngany an dia tsy mandehandea fogna io. Fa matoa io mandeha dia misy môtera dia misy kôa elisiny dia io kôa an. Dia io kôa an tsy mandeha fogna io raha tsy misy olona mitondra ananjy dia fa tsy tonga dia hoe mandeha ho azy akeo fogna.